أولا غادي تعبر الحيط ديالك شحال فيه فطول شحال فيه فالعرض باش تعرف لبلاصة فين بغيتي تعلقالطبلو ديالك وغادي تشوف فين جا الوسط ديالو غادي تاخد مسمار ومطرقة وغادي تحفر حفرة صغيرة في البلاصة فين بغيتي تعلق الطابلو غادي تدق المسمار في الحفرة، وأخيرا غادي تعلق الطابلو ديالك وتأكد إنه ماميلش ومتوازن